<noise> Ayisikirim kam miin mi anndaa no ɗum maa hawtortee. Ammaa ni, to ɗum hawtaama kam, mi yiɗi mi yara-ɗum, ngam to mi yarii-ɗum e ɗum fottana yam. No ɗum feewiri, no ɗum weliri kadi e honnduko. To a yara ɗum a nana <hesitation> hakkiilo maaɗa ɗon <hesitation> feewiri, ɗon waaltii e ko nanndi non.